Pues ñuꞌ né ñin ñūu ne xúꞌūn jan ne kaede váꞌa tɨ tāká tɨ te suun tu taká tɨ mii súu tɨ ne pes áma ne idi saꞌmá ne xáka kanataka núu tɨtuko i kuaꞌa taká tɨ vi kada kuntuꞌu tɨtaji ɨ kadā itájí tɨ ne kues iñito tɨ xikaka xuꞌu tɨ́ mi ñuꞌu tɨ nkāda ítaxi tɨ dɨvɨ patú jan ne pues idi tɨ kādā váꞌa tɨ tāká tɨ láa ne pues kedā váꞌa tɨ tāká tɨ ne xáka nataka núu tɨ ɨn ntɨꞌɨ̄ ntɨ̄ꞌɨ cá ka míꞌi kɨtávaꞌ tɨ aséa dɨvɨ ñuku davi asia dɨvɨ ñôꞌo itu aséa dɨvɨ dañaꞌa ngaꞌá ñoꞌo kūꞌvi da ñaꞌá nka kanataka núu tɨ tɨkoo i kui taká tɨ ne kāda ñꞌ kuikváꞌa de váꞌa tɨ tāká tɨ ne kada kuntu tai tɨ kadā itá i tɨ ne pues i dɨvɨ taitɨ né kada kunu ntisi tɨ ko tɨ kāda kadantisi tɨ ko tɨ ná pus ingane kadā īchí te íꞌa tɨ ne kúntuꞌu nakaí ne tɨ iꞌa tɨ́ vi kontōꞌo xúꞌūn ne puēs ñaꞌa nañáꞌa nakāji tɨ che iꞌa tɨ́ hí mii n o nakaji kó né kuéꞌe koo kai iꞌa tɨ tukoo i kueꞌntu íꞌa tɨ vi a xhi ka neé patú jan chi patú n neé pués te ñāꞌa kuéꞌe koo kaji tɨ́ ne ñaꞌa kueꞌentō tɨ́ vɨ kɨtɨ ni naꞌa vaꞌá kañúꞌu tɨ xi kāta ní ɨn ñoó kañúꞌu ntitɨ ché ne pues dɨ kanakaí nɨ ntɨ kɨa dɨ kaa īó ne ntéko dadó tuku ña kaiti nantɨvɨ tɨ́ satene kaiti nanɨvɨ tɨ av xúꞌūn jan ne pues kūnténi tɨ tāvá tɨ xáka ntia ithi án ci an ndɨꞌɨ chi ithi an neé an tɨꞌɨ́ hi dɨvɨ tɨ nataꞌvá tɨ cá ka te ñāꞌa dɨꞌvɨ o ne puést ntɨvɨ tunaataꞌváa tɨ ntɨꞌɨ ntɨ̄ꞌɨ netɨɨ ntaku ñuꞌu ján ne dɨvɨ̄ naceí tɨ vi.